කාල බලන්න වටින, ඒ තරම් ප්‍රසිද්ධ නැති පලතුරු සහ එළවළු බොහොමයක් ලංකාවේ තියෙනවා. පලතුරු ගත්තොත්, මැංගුස්, දිවුල්, බෙලි, ගල් සියඹලා, ජම්බු, නෙල්ලි, ඇඹරැල්ලා, රඹුටන් වගේ පලතුරු කාල බැලුවොත් තේරෙයි, ඒවා ගොඩක් රසයි කියලා. එළවළු තමයි දඹල, මුරුංගා, වැල් කොහිල, පතෝල <hesitation> තුඹ කරවිල වගේ ඒවා.